ବର୍ଶା ଧର୍ଯ ପ୍ରାଯ ଉପେଖ୍ଯା ପଡେ ଆର୍ଥିକୋ ବେଧା ଭାଵା ଵିଶ୍ଵାଖ ଭାଵାରେ। ନିତ୍ତେ ଅଲୋଜନାର ଖେନଲ ବିଂଦୋ ହୋଈଚୀ ପ୍ରଭାତେ ସିଲୋ ଅର୍ଥାନିତି ଗୁଡୀ। କରେ ଵିଶ୍ଵାସ ସହାଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲାଇଜେଶନ ଅବଂ ପ୍ରଜୌକ୍ଷିଵିତ୍ତେର ପ୍ରଭାବ ଅ। ଏହୀ ସକ୍ତୀ ଗୁଡୀ କୋ <hesitation> କରିବାରା ଖର୍ଚ ସମଂଧାରୀ। ଚିଂତା ପ୍ରୁଂଧୀ ହୋଚୀ ବିକାସ ସିଲୋ ଅର୍ଥାନିତି ଗୁଡୀ କରେ ଜୋଂଗ ଧାରେ ବେଧା। ଭାଵା ଅଧିକା ଚେଥାର ପ୍ରଶନା ହୋଚୀ ଯହାଈ କେ ଉନ୍ହୋଂତେ ପ୍ରୁତୀ ଏବଂ। ଓରିବାର ଆଶ୍ଵାକ <hesitation> କରିବାରୀ ବଡା ବାଗା ଦେଵୁଚୀ।